Telescopinii ak ishin huji midaasit, won baya jirt aminen dikeyoa borbaaden won akasisun kabai. hiubetenie mara biri won ak baatia fa inaman akas tumiete borbaadenie ama won bayaafa wonsunii gudisa akas ilaaltai won bayaa ijet won sun gudise duum wonsun hubeten.